I collage î faxeivo da figgeu, se piggia di tocchetti de papê ò de röbe varie, che gh'aggian un senso da pe liatri e anche insemme, se çerca di accostamenti che ciamman l'attençion, e dapeu co-a còlla se mette tutto insemme, in sce unna base de legno ò de atro materiale.